Nta la storia di li Filippine, si po’ parrari di la fini di lu ottucentu quannu ci fu na guerra cu li Stati Uniti ‘miricani chi durò finu a lu millinovicentutridici. Vinceru li ‘miricani e li Filippine addivintarinu na colonia. Ci fu granni rivugghiu supratuttu ntra li studenti, ma la situazioni arristò la stissa e lu paisi di li Filippine persi lu trenu di lu progressu.